Karazana voninkazo fantatro: misy ny rozy an, misy ny tulipe an, misy ny gilaela, misy ny ortensia, misy ny orkide an, misy ny, <hesitation> ohatra hoe ny <hesitation> lôri- misy koa ny tanamasoandro an, dia misy ny, <hesitation> dia ny benja.